Manurut au pendidikani penting, memang botul dei harana, tudia pe iba manjaliki karejo anggo naso adong do pendidikan niba atopun ijasah niba, inda nadong dapot iba karejo, ha di sampingi kadang kadang songondia, iba pe kadang kadang pordo roa niba kuliah atau apa, tapi kadang kadang orangtua inda mampu sanga songondia. Cuman ya, songoni matong anggo halak halak sannari, idokon sikola namalosok do, najotjoton tawuran do, jadi anggo songon jamanku najolo, taon lapan lapan, a pula idokon nasikola, sikola dibai, inda dong niat niba naget tawuran naget bolos bolos, na petting iusaha on sikola sondia so mandapot ijasah iba, apalagi songon jaman moderen anggo inda dong ijasah niba um lulusan SD doiba, inda nabisa iba manjaliki karejo, itu memang diutama on, makana paling penting makana songon aupe, anakku ibagas, usaha on bope sa lulusna tingkat SMA bopena karejoku na morat marit, istilahnakan na kuli harian diaragam ngga jadi masalah, napotting ulang adong panyosalan ni anakku tu au sanga songondia tu pudini ari, jadi disampingni ima songoni tong, jadi kolo pen- pendidikan misalna penting, aupe ua kui dei torus torang, harana giot niba ulang irasoi anak nibai be songon nau rasoi i, iba tong najolo isuru do iba sikkola dot orang tua niba, memang. Haranidia, ambaen bahat ni anggi niba do, auolat ni onpe da au ayyyah sikola, harana anggiku isi nabahat, pinomat tokkinnai ami sude rap tammatan SMA ami nadong panosalan niami tu alak ayah ning iba do memang, tai biama harani keadaan ni orang tua do sude iba pegari anggora sanggup orang tuai iba pe por do roaniba najolo kuliah bangen, aso leng- dumenggan aha niba jabatan niba pala manjaliki karejo iba sanga songondiana. Memang sannari pe, ahaniba tong songondiama, memang es tolu iba, SD SMP SMA tapi um inda dong nyali ni ijasah nibai, um natuaha masongoni paling kuli kuli ni pt pabrik, a disampingi tong songon nai alami ma sannari, jadi sopir iba, memang mang songoni rasoki niba bia baenon, sanga songondiana inikmati masongoi isukuri, napotting leng adong di iba rasoki sanga songondiana, bisa manghidupi anak niba, anggo saro diau, ima anggo pendidikan i memang harus diutamaon, harani bia, mula nai utamaon tong songgon lulus SMP do anak niba, songonjia mei get manjalaki karejo anak ibai i, nadong dapot karejona halak paling otik ma na sma, bahkan na ale tolu do es sada, tema songonima parpaombo merasa minder ma anak niba onbo, cuman rasoki ikan sude mandung iatur namarkuasoi sanga songondiana, napotting. Barani iba mandalanina, niat niba tulus sanga songondiana get manjalaki karejoi, guarna ninna naget mambantu orang tua. Mukkin songonima ahana, leng adong de dalan keluarna i, isampingittong boi takkana parkarejoan, dongan dongan niba najolo dompak sikola, ataupun SD SMA sering iba komunikasi, nabinoto i teppat nia karejo adong bagen lowongan dapot, mai ipe dalan kaluardo di iba sabetulna sanga songondiana. Jadi anggo au, aupe pendidikan i memang ua kui dei, memang iba najolo dottong na aha na sala harana mamikirkon anggi niba iba bahat, ami bersaudara nabahatan lapan kalak, lima alaklai, tolu adaboru, jadi mula inda sa tammatan sude tokkinnai on, a ro mei anggapan ni akka anggi nibaon, a abang nalewati asa sampe SMA i pasikola au, inda olat ni SMP doau ninna, ima naujago on ni so inda ra au palanjut konna kuliah. Anggo songoni, songonima ahana na jolo aima ahana nikku tu orang tua, napotting sama rata sude ami ayah, olat ni SMA lulusan nami sude ami na lapan, madung sukur godang mai, mudah mudahan nanileng kesehatan tu ayah dot umak manjalaki uang sikola nami, dohot uang nibuku nami ninna, sonima memang betul! Pendidikani penting!, harana au mang ualami sannari, songon lulusan niba tong olat ni SMA do, songonima memang, sana dapot iba karejo um na supir maia. Jadi pengen meningkatkon aha niba iba kehidupan niba, nabisa, ke ijasah niba pe, indana mampu.